تقافة الولايات المتحدة الامريكية الحاجة الي نعرفها انا عليها هي حبهم للحرية يعني الماريكاني مايقدرش يعيش وهو محبوس وغير حر يعني يعني في كل وحتى الموسيقى تعهم الشعارات يعني الفرق الرياضية تعاعهم كلها تحمل شعار الحرية يعني حتى يعني النسر الي عندهم كحيوان وطني يرمز للحرية وحرية التعبير والديموقراطية وهدا مانقدر انا نقلك على الشعب الماريكاني